देखो सा हुकूम अडी बात है एनी दुनिया मा मनक हवा जका अलग अलग प्रेयर रा जूता पन्या करा। एना जो जूता हवा और जका चेवा हवा बा जूता पना मा काम अवा है। अणा मनक अलग अलग और नया नया जूता पन या करा जग मन मन वास्ता मनक लावा है।